.غرني وزي یو بې‌ساری توازن لري، کولی شي په نریو او حتا نږدې عمودي ډبرو باندې ودرېږي یا پورته وخیژي .غرني وزې د خپلو ځانګړو پښو، توازن، عضلاتو او تیز لید له لارې کولی شي له سترو او خطرناکو غرونو سره مقابله وکړي او خوندي حرکت وکړي